Misy sakafo heverina fa manatsara ny fahitana, ary ampirisiana ny olona manana olana amin'ny maso <noise> na ireo izay tsy te anana olana amin'ny maso mba hihinana azy ireny, eo ihany koa ireo izay mahatsiaro tena oe reraka ny masony. De ny sakafo manana loko volomboasary <noise> no ampirisiana azy ireo hoanina: <noise> ohatra amin'izany zao oe voatavo, <noise> ny karaoty, ny voasary, ny papay, eo ihany koa ny voatabia.